जशी माशांनी भाषा अस्तात, तशीत जानवरांची सुधा आपली भाषा असता। प्रत्येक जानवार आपल्या भाषेने एका मेंका कडे बोलता। तशीत मांजरांची सुधा आपली भाषा असा। मांजरा एका मेंका कडे बोलपाक एक प्रकारची तेंची भाषा वापरतात जेका आमी मांजरा अड्रातत असा मंतोव। मांजरा एका मेंकाडे खूप काय बोलतात आणि सगळ्यांग आफों तेंची एक मिटिंग जाता।